Hena mikalie yakwa mfiri mcha kwa ni mfiri wa jumapili. Mfiri wa jumapili nichivukie ikyero saa kumi nawiviri nikawaida. Nivikie nguku takwo kijo nimalie. Nii kusambe nijiandae nighenda kanisani. Nikambuka nikaghenda kanisani. nikae ibada za kawaida ndio omthio wochichwa uchiwa mchamana wophiri nchihema. Mikaa, mikaa kanithani phorone ibada kindo kichaa. Mrisha afundishe kindo kicha amalia nifurie kipindi kye kie chesifa naa itereva ruva kaviwaitereva ruva nihonichivona mphirittio ni mcha. Vaikaapho kanisani fomalia tukifuma kanisani nifirie hema kenyi. Kiro jumapili chemaa kenyi maana nichikaa na vana vakwa, nichikaa na mka fabadilishana mawazo ntho mfiri thipesho na nimfurie ikaa na vana vakwa varera vanjivetha findo fingi ficha, faghenjana na maswali mecha mecha. Takimalia fya kijo cha msaghari, tukae talolea TV, talolea mpira, talolea findofingi, vichekesho mbalimbali tukimalia iya fya kijo cha chavukwau, tukamimaliaa iya kijo chavukwau bado faneleikaa kafoune mchele na tentii tukimalia kila mndu fatereva ruva kimachai kila mndu aghende aghelaa tukamteva ruva tukammalia. Kila mndu aghenda kwake aghelaa. Falaa zakawaida ngama kuweka kiatha ikawaida fandera ratiba ya jumatatu mnchu naingia saa kumi na iwi kera